أقدر أسبح واركب دراجة. تعلمت السباحة وأنا صغير، يمكن كان عمري حوالي، <hesitation> من سبع لتمن سنين. كنت أتعلم شوي بشوي، لكن مع الممارسة، صرت أسبح بشكل جيد. بعد كم شهر، بالنسبة لركوب الدراجة، تعلمت وأنا تقريباً في سن- العمر- <hesitation> في نفس العمر. أخذت وقت قليل، لأن كنت أتعلمها في العطلات، وكان في تشجيع من أهلي.